weji i mum meendam ga tọgọr, <noise> mum meen ɗanyi ga tọgọr, waam na ween meendan ti iki, meendaṇ gaṇ yaaṇ ganda, meendaṇ yaa ganda waa yil waa ta pakni, otuno ɗiyo ga mu a Pọndaṇ kẹbẹ, ɗiyo ga mu a Pọndau kẹbẹ, pọndaụ kebmu mọ ga ɗiga muwai ti ɗok, ti rab, ti kunuṇ ti serei, ti puwa, ti payindi, ka ponuk keb mu, ka ponuk waa mu wai ganda, waa min mon pọngọn, mu wai ang̣a waamonjaana, mo yaa ga waamonjaana mu war pidi sẹlị, pendaṇyi kwatim waa yili oni meendaṇ aṇga worworọ, aṇga waiz ik, mọ ga ken kaa mani wa yaaz kurmus gan gam, dam waam ganda waa liizi ti pọkọ ka mok saa, waam gan dam waa neji ka, ka n'n, ka war piddi sel wa tọm muwai wa neji ga waam ganda waa neji ga, ka a monoṇ waam gandam waa neji kạka n'n waa je i gandam mok ya kerbebe, mok yaa kerkebe ki onuk kerkebe ka ɓaan ka warọk pidi sẹlọ, waa mon gan ween ga waiz ik anambeena waam mag anambeena ng̣a ɓuk paka waa mo yil ta pakwu waa ongi ti mu, ti sum nam mu wai wa paiɗai, miteije pidim mo ken pip miyewai wa pọndawiṇ gai anki muwai kẹbẹi ɓuk kurgute sidam miteije, a miyem gan ya ga suud yamba, aṇga miyem a miyem gan yaa ga pondau yamba, mum ga pondau yamba kẹbẹi gan ya kọn, mun ga su̱ud yamba kebai gan ya kon, ma yaa yil waam da pakni oni ti sum nam ga waam moi ganda ondigo yamba, ọ Se waam min gan nenu, min gaa Pọndaụ miteije pọndaụi param, pọndaụ miteije pọndawi param ka ananbeena yaag togorum, anambeena taan ɗikɗigim. Miyem anambeen ga waa losin nam mi tan ɗikɗigi iki pọndau ananbeena pọndawi padam, pidim mo keni ka yaan weej ananbeena yaago la'liinmu ne, puduk kunuṇ ti popanse, nam anambeena losin gi yil waa wu nam yin oni kanan da ma wọbọ, kanan wọrọp kọloti, kana liin kayọ ananbeen ki ongi idam miteiji yamb gan won koṇ ti ki waa mo ananbeena. Anambẹẹna kẹbẹi, ɓuk, anambẹẹna lọsịn mu ka mu, yaag ro- rom anambeena taan ɗịkɗịgịm, kọɗim mu yaan ro- ro ga anambẹẹna, anananbẹẹn gan ta ɗikɗigi tama tama, miyem Sidam mịtẹijẹ pọndawi padam, ananbẹẹn gan lọbị tiimu ti iwu, tak ka mu wargọm anambeen gan pari pidim ga mu, ka a nan peem waruk tomnim ọ pọndaụ miteije podawi padam, gan woke ti anambeena, anambeenan gan yaa mu ti iwu, mum kebei koṇ kan yaan g̣a miye ti ini, mum kẹbẹi kọngụm kan kayi miye miye yaaj ro- rom, mum kebei kon, ka wee miye luɓsi po mani, dooji muje waana, tuubo muje wana, Pi tuubo muje wana, pon ka mum kebei kongum mu waa puud tomei nem, mum waa puud tomei nem aṇki kẹbẹi kọṇgum, mo ga ken tomei gi yaaz ki ɓana, mo ga ken tomei sebgo sebom ɗasa, <noise> okom min gan ween okom min gan ween miyewai se okom min gan ween miyewai a keɗe, nam min gan pon miyem anambeen ka waiz ik anambeen gan lop nam miye ti iwu ti sum nam yini on waam yin pọ paiɗai, yam gan won koṇ ki anambeena yamb gan on toom lo'iki yam gan on waam anambeena pari, ọ ka mu wai ponuk nam ga waamo yi yaazi otigo yamba memdam gan ya pakni ɓuk, meendam gan yaa pakni ɓuk, kan lobi miye ti ini, kan lobi nam mo yi on waa nam miyewai paiɗai, kan lobi nam moyi on waa nam yamba otinin kon kiini, okei a keɗe nam miyem kebei kon nam mo na poni ng̣a muje a kọṇ kebei koṇ, mum ɗok yaa pọ mani, mum ɗok po mani, mọ yaa at waamọnjaana lii da talai ananbeen sạa ɗi mindayi koṇ miyem mo po mana ɗik kọṇ, ma ɗanyi num wọrpi muje ga kamani, muje ga kamani, muje pọt ka waamonjaana muje pot ka waamonjaana, ɗiwo pide ɗok sạan sạana, nee ga ọ, ɗi mije a kọṇ ɗiu ga anambeena ti pọ mana a kọṇ ma ɗaṇyi miyem ɗok kaljin kiiwu, ponjin nam yiniṇ yaaz merge ga ape ɗiwu a kọṇ, ananbeen gan kal kiwo kan pon pidi ape mo yaa kan ka' waa yil mawum yin kalgo yile on miyem gai, miyem gayim pọ paiɗai, to minin neezi min ga miye waiteije ma aṇ weej waiz ik takin, ok waiz iki a keɗe nam anamgimu otamgu yamb wokmu. ọkọm mọ pong̣on ok tẹijẹ okai keɗe, anki miyem mo pọ mana ananbeena aṇ ga ɗi mol mole ga ape, ananbeena ɗi mol- mole ga ape ka mu mo ɗii mol- mole ponin nam top saku ka neeg saku ka yim saku wana ɗok ka yim saku wan ɗok meruk ku wa yaaz koṇ, ka yim saku wan ɗogum meruk meruk ku waa yaa waa pip pidim mu̱u gin pon mu yim saku ka wan ɗok waa yaazo.